Ngom tomaa tidore re ngone na adat ge sema salai jin, taji besi, bara masueng, kololi kie, joko uku, sedaba leso bada.